Än ispäkpa't este katzu, mandarinas, limonh, limon, y este pera, man ti' manzana, sandilla, y este ti'yäk este n n este sandilla y ti'yäk este piña y este y este tiyä eyapäke' este este este.